Sushi khe kaisa japan haste ni chamung tei sushi no nogo bo swlamwui chai mano. Sushi swlamna bagwui nangma manwui rok khe sushi mairum ahan mwkhwtwng soya sauce washabi tei hacching mwkhwui. Puila sushi mairum no venagar som tei chini dalogwui songdi. O songjak shushi no rwja rwja khe duldi kiting khe tei sakao ahan avacado tei sosa rok rwdi. Joto manwui dalokbai khe shushi duljak no kwrak kolok khe duldi tei abono patla patla khe radi. Amtwui hai khe baki japan haste ni chamung jemon miso soup tempura onogiri rok no swlamwui mano.